Ny alemana dia olona hentitra. Matotra amin'ny zavatra ataony ary tsy dia tia arakaraka fa manao didy jadona amin'ny asa. Sarotra iadian-kevitra sy iadiam-barotra ry zareo.